نشأت في مدينة صغيرة وكان الوضع هادي وجميل، الناس يعرفون بعضهم، كانت الحياة بسيطة، كنا نلعب في الشوارع ونروح المدارس الجريبة، كانت الطبيعة حولنا رائعة والجو هادي، <hesitation> كان طفولتي ممتعة ممتعة مرة كان الجو حوالينا هادي جدا.